Portugal um sääne nal'akas maa. Hispaaniaga tä piäsiq nigu üts inämb-vähämb olõma, agaq kõla poolõst um tuu portugali kiil iks hoobis midägi muud. No tävveste tõõsõ kõlagaq. Nigu leedu keele kõlaga mu meelest. Samal aol, ku hispaania kiil um sääntse tõist-, nigu itaalia keele muudu rohkõmb.